סטיר פרייאינג, און דיעפ פרייאינג, און סטיעמינג, די אלע זאכן נוצט מען זייער אסאך און אזיע. מ'- סטיר פרייאינג איז מ'קאכט אסאך קליינע שטיקער און אויל. דיעפ פרייאינג איז אסאך אויל, און דאס איז זייער גוט צו טון.